A la yuu ni nthia ya sini xini thunua' thunua xru xron ndajna ndajna chuthi la thiu thujnthi la thjigu thi ese tha the nda x'era nk'e thi thi chjigu thi jnala xijntha la ya la nda th'ina este ndajna thunua' guacamole ndajna thunua' mesa yaa njgu yaa nk'e inguji a ver qué o.